ثقة في الله إيمان إيه يعني الفرق بيكون كلش كلش بسيط بس الثقة يعني نابعة من الداخل هاي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإيه كل شي في الحياة يعتمد على الإيمان تآمن بروحك تآمن في الله تآمن في الي صوبك